أكثرالصفات اللي تعجبني في الأفراد هو العبد الواثق من روحو الواثق، عارف شناوا يعمل، وعارف على شناوا قادر وعندو الكلمه، يعني ما يجيش يقولي أنا باش نعمل حا- حاجه وبعد مايعملهاش، وإلا يبدا يكذب عليا ولا يخبي في روحو، الجبان ولا الجبانا مايعجبونيش حتى طرف بصراحه والعباد اللي تكذب العباد اللي تكذب، أكثر حاجه نكرها في حياتي هي الكذب.